थिएटर और ओपेरा दोनों ही तल्हा के अनोखे रूप हैं और इनमें से किसी एक को चुनना आसान नहीं है। कायकेई ये पूरी तरह से अनुभव और रुचि पर निर्भर करत है। अगर हम थिएटर के बारे में सोचत हैं तो हमें उकी सरलता और कहानियाँ को जीवन स्वरूप में प्रस्तुत करबो और कला को आकर्षित करत है। थिएटर में अभिनेताओ की जीवन्त अभिव्यक्ति संवेदनाओ, गहराई और दर्शकों से सीधा जुड़ाव ऐसा अनुभव देत है। जो बेहद नीजी और प्रभावशाली होत है। दूसरी ओर ओपेरा अपनी भव्यता और संगीत की समृद्धि के लिए जानी जात है। इसमे ना केवल संगीत की मधुरता होत है बल्कि और अदभुत इसे खास बांटत है। अगर हुमा शास्त्रीय संगीत और संद्रा प्रस्तुति के मूड में है तो ओपेरा मेरी पसंद होयेगी थिएटर आपको यथार्थ के करीब ले जाता। जबकि ओपेरा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जात है। जाने की ताकत रखत है इसलिये ये तय करो गाओ मुझे किसे चुनना है। ये कठिन होये जा बात पूरी तरह से उस समय और मूड पर निर्भर करये की हमें ओपेरा जान चाहिए या थिएटर।